Karazana folera koa izañy no rehafintsika enanik'izao raozy vazaha vô raozy gasy, dalia, rôzy de siñy, orkide, vavam-boron, tongatsy, ortansia, margerity, songosongo, lisy, tilipy, begonia, anti rômy, violety dafrika.